<hesitation> ti lapiser nak sdzën minu, sdzaꞌ minn letr ber tib lapiser c̲h̲eꞌn c̲h̲uꞌnn yud nc̲h̲oꞌbdoꞌ par dzekna c̲h̲ak xien c̲h̲ak xc̲h̲eꞌda tind par dzekna lëꞌ minn c̲h̲ak sdzaꞌ ti letr. <noise>